السلام عليكم أخي العزيز، ألف مبروك الزواج والله فرحت لك من القلب، الله يوفقكم ويجمع بينكم على خير وسعادة، إن شاء الله نشوفكم بأقرب وقت ونحتفل معاكم ونفرح لكم.